Ka am mere naf thirgo irin tolo. Tan nimin konde mando am mere naf thirgo. An dem manda mambo, manda man jesar adoni. Kanjo am mere naf thirgo hewa. Nam doa manvela. Amma mere naf thirgo be irin tolo.